द्वी तिरा प्रिंटर व्होंदन। एक वंदन वायर वला अर एक व्हंदन बिना वायर वला यानी वायरलैस। ज्वो वायरलैस छिन, तेमा ब्लूटूथ रौलू आपो। आपन ते ब्लूटूथ ते कंप्यूटर से कनेक्ट कन। तेका बाद कंप्यूटर ज्वो भी कमांड द्योलु, सी कनेक्ट व्हे जलु आपा प्रिंटर से। अगर स्वो वायर वलु चि, त आराम से आपन तेकि वायर कंप्यूटर दगड़ि लगौंण छिन, ज्वोंण छिन और तेका बाद आप द्योखला आपा कंप्यूटर बे प्रिंटर आसानी से काम कन शुरू कर द्योलु।